Lafa hanaingo efitsy kelikely fandraisam-bahiny zany e, da voalohany mila safidia soa heky ridô apetraky ao ampifanaraha araky ny lokon'ny rindrina, lafa vita zay da asina hengohengo maro isakarazany ny eny, asia fanaky zany. Da asia fitaratsy sy talatala ny manondidina.